Sigún del mi parecel, el lenguagi i el pensamientu van dela manu. Primeru pensamus i cavildamus, i apreparamus las nuestras ideas. Alogu decedimus quál delos pensamientus i ideas estas sonin las que queremus de tramitil i velaí gastamus el lenguagi, pa comunical-mus nusotrus i nusotrus. El lenguagi es mu emportanti pala tramissión delos pensamientus, por essu es emportanti de protegel la nuestra lengua, l'estremeñu.